البلاصة اللي مغطية و عندك فيها بلونط, حاجة اللولة خصك مينيمون توفرلها الضوء, كاين ضوء يجي اولترا فيولي, خاطش باش دير لا فوطو سانتاز تاعها, توفرلها الضوء, تانيك ترشها بالماء هداك اللي يجي مبخر فابوريزي, تفابوريزيهولها هاكا باش يعطيها الميديتي, الافوا تانيك توفرلها السقي, و خطرى على خطرى تانيك تجيبلها اسمدة